Гъэмэфэ пкӏышъхьэ-мышхьэмэ сикӏасэу ахэтхэр: мыӏэрыс, къужъ, чэрэз, пхъэгулъ. Ай нэпэмыкӏэуи сыгу къэмыкӏыжьынэуи бэ сикӏасэр.

Синыбджэгъу <hesitation> чэфынчъэмэ сэшӏа. Гущаӏэ горэ къэсыугупшысын ыгу къезгъэӏэтыжьыным пае. Ыжьыдэм сыгу къихьэрэп а фэдэ къэсӏоноу. Ау ищыкӏагъэ хъумэ къэзгъотыт.

Джыдэдэм <hesitation> щэфакӏо бэрэ сыкӏожьырэп сэ. Нахьыбэрэм маркетпойстэмкӏэ къэсэгъэхьы щыгъынхэр, сищкӏагъэ ӏэмэпсымэхэр, нэпэмыкӏ пкъугъэхэр. Джары ӏофэр зытетыр.

ГЪэмафэр <hesitation> къэсӏотэн слъэкӏыстыгъ, гэмафэм илъэс пэпч нахь фабэ мэхъу. Нахь жьэрхъу мэхъу. Ом изытет дунае зэрэпсаом зэхъокӏыщ-зэхъокӏынышхоу рэхъугъ.

<noise> Сэзэщэ хъумэ къысфэщытхэмэ адэжь сэкӏо, <noise> ахэмэ къэбэрхэ яӏэмэ къэсаӏуатэ, рэхъурэ рэшӏэрэм хьэбэрхэмэ сяплъы <hesitation> ащтэ блысэгъакӏы. <noise>

<noise> Ку сфынэ <noise> ӏизын сиӏ. Тфы фэдизэ цӏыф <hesitation> ыштэмэ, <hesitation> сфырэ кур, тфы фэдиз цӏыф <hesitation> ештэ. <hesitation> Дахэ, <hesitation> мыщ ыпэрэ <hesitation> мыщ ыпэрэ <hesitation> мазэм къыкӏэкӏьыгъэ кур ары.

Тикъалэ нахьэу къыщыкӏыхэрэр чыг дэгу зыфаӏорэмрэ бзыфхэмрэ. Ахэр къалэм бэу дэсых, гъатхэрэ дэхэ дэдэ къызэлъэтӏамых, бзыфхэ мэ ӏэшӏур апэхы, чыг дэгухэм къэгъагъэ дэдэхэ къапэкӏэх. Арышъ джахэр ар анахь бэ къыщыкӏэхэрэр.